שלום עליכם, אנא פרחאן בזאף בליקאך הנה פهاد הצפל'ה, אסמחלי מיערפתכש, שנוסמיטכ, כיפאש כתלקא אלג'ו, אנא דימה כנחב נתערף עלא נאס ג'דאד חייש כל וואחד ענדו قصא ו חקאיה זוינה. ואשקי קריב מן הנה אידג'י מן בעיד שנא הוא לחוויאג לי כתפרחכ, ולא כדירהם פי אלאוקאת אלחרה דיאלכ, בראת נידע כתרו נתאבדלו אפכאר ו אלחאדית.